و الله ماذا بيا لو كان نرجع قلت هالساعه و قلت نحب ماذا بيا لو كان نرجع الزمن على خاطر طفلا بريئ برائه ثمه برائه بينما شابه بالغه خيارو الإنسان ديما قد ما يكبرو وقد ما للللللل الخبث يتزاد لا لا خليني طفلا أحسن حاجه.